مشروبي المفضل اكثر شي احب اشربه هو الجاي احنا العراقيين اكثر شي نحبه هو الجاي الجاي الاسود واسويه انه اخلي بالقوري ماي من الحنفية على قدر نص شسمه نص القوري واخلي جيلة ونص جاي احمد اني استخدم واخلي وياه هيل هيلتين هيجي واخليه عالنار من يفور وره ما يفور انصيه اخليه يتهدر على خمس على خمس ثواني عشر ثواني هيجي وبعدن اطفيه وراها بخمس دقايق اصبلي